Wala biré mokhonŋa, biré mokho ni nta bana sé ta dire okou ga tél alé kén nŋwakhati, éuuh dono ééuuh oguégni yiguéné mokhobé ora one ogni sénégali yigandé gnigana omégni gué déssa kén nŋwakhati gnékhé nte worini, iy gnokho gnani ite guédji gnékhé gnani okou do kén ma domou, onte kén gnigana, wala oy tiyé ado sélinŋé ogni biréné koundou gna, wala ma ga rini kéta oga dalana oye oga biréné nonŋa o oyo oga golignanŋa, oga anganagni golignanŋa anga tél go éuuh yigué nokhou ni béni, iga kou béni sorono ane koun gna yigana sé obligatoire, donc kénŋa kén olaw kén ndémou kéta, anga biréné nonŋa kéta ando kén nga domou, angana yilé rini yéré, arantakha gnana yigandé bé anga faméy ou anga guiréyi, ara gagna bané, bon mé euuh orgni kha changé bokou, yéré nda wori khar sokhoba ké khar sohoba ké euuhh nde léminé yogo tirindi euuh nda ga yiguéné doméya, nta na li nkéni sombi gna mini soukhba sombi, ou fondé ankén nti nta sombi mini, inta fondé mini sokhobanŋa ina kéfé gna mini, akha sa kémé guéb guéb guébé nŋa yéré sourtou foulé, foulou kou guébé intakha sombi sorno soukhouba, inta fondé sorono, ine kéffé gna mini kéfé ndo mbourou. Nké kha euhh <hesitation> nké nta kénŋa, bawoni nga guili yéré igni sombi ndo, idi nké fata ti sombi gna, donc ŋa sombi moula siri ŋa fondé gna mini, lénki fondé khoumbéné sombi, éin nké biré koundou gna, éuuhh lénki rémou kou inta kén moula ina kéfé oubien na sokhou ma, bétéyé kinthiga ŋa ini mbourou ŋwoutou inada gna kéffé oubien ina atayé ndébéri ikoun mbiré koundou gna, okou gna franthiya nké ma atayi nguiné sogue diokhou diogou abada, pendend karantan, ééhh tanakhaté siné, me atayi nguiné diogou passkeu kén temps nti makha, daga goligna éuuh ngana fo kita na kafoumé, khirssou gno makha iga onokhonŋa, ogue ogana fo bé kita, éehh khasso ngana kara igano touga, ono semaine ni mbéguéy, ona kiniya ina gardé, koun nkhirssou ga yilé odi gar mégni yéréya wala kounŋa doroyé nŋo di nakhanŋa mokho siri, anagni iya nkhoroya mé anagni yimé okhawanthio fé, mé doroyé nŋo nakhanŋa, passkeu adi gna foya adi ndéma nga gnana foya, donc kén nguébé nŋa yéré mokho siri. Waw onta yigué mokhoni onta yigué mokhoni wathia okou gagni guili yéré, ogagni koubéni yigana, one kougna moula kharanda nké lénki, ndioto kou béni sou ga yéré iyogoni ina démbtéré moula, nké ida yimé ŋa déré moula mokho siri, kha wathia rémou inta déré yigana, inta fondé yigana inta sombi mini. Wala euuh donc bogue différence guéb guébé nŋéy, a guébé. Wala khirssou béni gagno nokhonŋa dononŋa anagni am mpaba fé an ossou guir déb bané gna donc doroyé yogo yodinakhanŋa, puisskeu ignokou fabani dorono yéréya, éuuhh anagni iy kaniya mé eeeuuhh doroyé nké nŋi nakha, oga daga oguédi gni nonŋa iya gano khirssouŋa okha odi odi oy gnaŋi wouré ya, éuuuh iyo dorono okha yi dorono ido gna foya passkeu agana tougué agana gni nké bané, nké yimé euuh gni khasso ngana kara ni khalssi nŋwoutou éeeuh nguéni ntougadi nŋwoutou ne kini séréya kén nkama mpéti <hesitation> maré ntinté fé, donc nkhawanthia yimé fé sakh, kha doroyé nŋi da nakha mokhe siri, wala arémou nkha yi ndorono khara nda nké lénki, passkeu, kén ndoroyé yan ntokhe nonŋa nguér doro gounénŋa, ogari yéré nga dorono rémou nguér kén ŋwori agnaŋada kho oyo danŋa khanakhou, mé anagni nkhawanthia yimé fé, bon mé euuh kén nguébé nkha yéy wathia de o léminan ntakhé ké, kéno djoto gna mé fo tougounou kou fé, éuuh a partir de dan vintan ou tampilé nthiono ŋo kou kata wourédouŋa kouténé kounte khirssé dorono, kounŋa i fintéy tanki gama téréya pésskeu ani sérén ndoroa an ganagni khotoyé ŋa. Angana dana gounénŋa angana khodo agari khotoyé nŋwori sér bé ga an démana alanti moungounou kénŋa, wala je crois que kégnani digamé ké khoté nŋa euh séssa. Wala <hesitation> khanouyé <hesitation> ké gouné nkhanouyé ado kani nkhanouyé nta bana, gounénŋa angana sokhe séréya, sirtou khirssé gana gna nkané, angar doro oubien agaran ndoro, éuuh kén ndoroyé ya ntokho kén gnani khanakhou gna, wala khar kha gana ri kaninŋa, kén ntakhe lantakhe bakéyi passkeu khay mé tou, khay mé tou mokho siri. Bon kéndo wathia lémounou inta bana, euuh wathia léminé, anta kana séréya, anta mpaba diota anta mpaba euuh khana tou, wala anta mpaba taraléma tou, wala donc a kén ma gobo, kén ma gobo. euuh ida sérén ndorona ta igada wori anga inte séré dorono yimé sakhe, igana kananŋa ni igan ndorono. wala passkeu kén mpéyé ntakhourékhén ŋa euuh débgoumé nthiékrétére gnani nké ya, donc eeeeeuh yogoni yi ndoro par peur par iga kaninŋa, passkeu angana sako bourou laya lokhondini. Wala euh donc yogoni kha euuh, inte ina koutanŋa khafou, a inta kignénanŋa, anagni foyi makha katanŋa, irante konŋo, bon euuh a tokhi nokhon koundou gna, ina boutanŋa inte ko inta kougnini yime sakh, wala kéya ana gnima ma kignanŋa ma fofo, kéni kheu khirssakhou ké dinguira gna, bo kén lémounou ŋa yéré, euuh apa guili tampilé siné kata wouré dounŋa, kén nŋéy anta gnéméné, ahh kou béni odiga voyagé odiga téré doméya, doroyé nŋo nakhanŋa passkeu oy mé tampiyou ntou, iye nkéy tou nanti a kén mpalé lanta foyogo débérni, akhay tou. a adi ndéma, donc kén ngana doro sé obligé akhani ndorona donc euuh rémé guéni ndoro kén nkama ahh kénŋeuu kéngna linŋéni dinanta ahh agada lokho, yo yogoni ray gnana iganta ndorono bon anagni i kananŋa, kégnane.